Dia io e s'afoizako anao oa za, rehefa hitanao mimonsimonsy ah da hainao avao mampitokaky agnahy da mikakaka agnah amin'io asa nagnano akory loatry izy d'io gn'hitadiavako anao sha rô, ka rehefa elaela ah sy mahita anao da aia koa i namako igny hintiagna satria da hitadiaviko i raha agnignao aminah isan'andro io da mampikakaky agnah io.